Par ryoxob zi ya nale jwa'n o kon nale lozon re men, jwa'na nat thi jwa'n este xop yekmen tamen, xopyekmen tamen tamendiz gonmem exkis tamen, na gonxa' exkismen, mbay na lymen jwa'n nchelasmen lymen, jwa'n ndyenmen, ngencho to'u lo- lo xnedmen ngencha to'u zi jwa'n ndyenmen lymen, ee ryoxob jwa'n nchelasmen, tiz keyekmen zi jwa'na na ryoxaba', ryoxobana' este gakana' ndolo ndobana', ndolo- ndolo este nwi re mena', nli zyna' ti' lomas remen, tyazanak thi jwa'n thi jwa'n dib nale ngo lozomen.